باهي هو انا بالنسه ليا انا <hesitation> نرجع <hesitation> ميتين عام خير برشه من اني نقدم بالزمن على خاطر كي باش نرجع ميتين عام نحي بلي الحياة البداءيه كانت ياسر محلاها وياسر بساطه مشي كما توه كل شي تكنولوجي <hesitation> مالجغي هي قدمتنا برشه حاجات محلاهم في حياتنا لاتيكنولوجي اما برشه حاجات هردتهم قيم اخلاقيه منحطه شباب ضايع فالمستقبل